<hesitation> rajawxiik b'la' qajiyij jun <hesitation> wuxu' <hesitation> cha'neem k'o chek pilan qajcha' chiran qach'aj li qatz'yaq <hesitation> nab'eey nan wa k'o qaxab'on qe <hesitation> rajawxiik qajayij jun qak'olb'al che qaya' wii' qaya' qatzaq xab'on rik'in kaminqa qatz'yaq pi xab'on, tek'ara' qajek che rich'ajiik, qajek che riwiqiik, <hesitation> wuqtaj wuqtajek tek'ara' rajawxiik, waxu' rajawxiik kirtz'onoj juyak chek xib'on qakoj chek juyak chek xib'on, o rajawxiik taj laaq' kela' qalsaj b'iik qe qasab'a' cha chi riij kalaab' wuxu' chiriij taq chee'.